أفضل زر إيقاف الزمن، لأني أجدر أخد راحتي في الوقت الحالي، وأجدر أركز على نفسي، وإني ما ألاجي حاجة تزعجني يعني، <hesitation> برايي إن هادا رايي الشخصي ممكن في ناس مايحبون دة الشي، بس دة الشي مهم.